Fiduccia a l'é unna paròlla che esprimme un concetto positivo che peu avei unna conseguensa negativa. A l'é unna cösa ch'a se dà apreuvo de un sentimento ò un ragionamento à unna persoña ò à un gruppo de persoñe pe lasciâle fâ quarcösa e vedde cöse combiñan. Dòppo a fiducia ghe peu ëse a speransa e se va mâ, a disperaçion.